Fuko diketin bare jiinsia jirsunii, huji ishian won chachareko itguuretenie won ak shilingiafa kas kaeteni won ak fuunguoa fa, won chachareko haraka siira baleet, mfuuko jinsia sun kas kaetai. fuuko diketi sun,. won agar haraka siira baleeti, ak laini siimuafa, iyoo shilingia won chachareko dandeete siira hinbuun woishin buut baleet bare akasi sun fuko diketi jinsia kaskaet